<noise> toh-toh Aychi chaihinka ninai aymatai e’hin zaŋta ay gogatai aynai noru konu burkulu kaŋ nidi kwai nankaŋ e ga nwari hina yachinai wo’ka nwa ka bana noru burra tono, burchindi nigama e ganai e ga kwaika dai nwari ka nwa amma chindi ga kalnan kaŋ burra ga kwai e mahina burra ga kadday burra e gaka bursai ema burra noro wi burra ma nwa ka bana noru wadin ay kal norukoni. Burrai dasambu makai naiwo ka nwa nankaŋ niga kwaŋdadin dingwaŋda e’zi hinza dinkwaŋda e kulu wallahi wankaŋ an burfallaŋ ko ga nwa din di naiharay no a’gatai an burfallaŋ sai nwari, nidimo nima si zay, nimasi kwan, ni jingaryaŋ kulu nima nwaray ir’kwai minno hakaŋ niga nwa ni e ya lo ma nwa. Zama e naiharay burrai e’da soma dinai e’ma kwaŋda burra yaŋzu haka burra manai inga ga kwaŋda ayi no ayma nwa, ay ganai burra sai burra mayno ay noro nidimo di burra nayno ay noro zakaŋ ay gwaŋda hankan ay ga nwa ay kadday ay ma kwaikay fujinay daiy kwaikadaŋ ay fura, nidimo di burra burkaŋ tai aysai ay ma kani kuma mo ay madai ay fujinay matakaŋ aygaba ba bakwai kulu no burra nai inga gayno ayma kwai wala watukulu ayganai burra sai burra makaŋdai noro, zama aysi yarda ay makwaika noru no ka nwari nwa kansi bakay kungu day yaika fu kadday ayyai ka nwa ay gwamma ay ma kai ka nwa fuwano ay mai jinai daiy ka nwakala ayma kungu kala wankaŋ ga wasa aysai a bisa nidi wankaŋ burra gaba burra ma tainoya dinsi bamo nisitai dan haka ir’kwai ma baykulu no hankaŋ aga nwa a e’yalay ma nwa.